Kamurfa, kancisu, ka umtha, murfu kumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, ka murfa, kan ncisu ka umthla, nciskumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, umthu kumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, aru, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, aru ka kuma, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, aru ka surkumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, aru ka makkumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, kan murfa, kan ncisu, ka umthla, nfor aru kan nforkumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa. Ka murfa kan chisu ka umtha aru ka tufkumari, aru ka aru fa tufkumari ka pal, ka suɗa, ka makir, kan fwar, kan dufu, kan kwa, ka murfa, kan chisu ka umtha, aru ka kwakumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan fwar, kan tufu, kan kwa, ka murfa, kan chisu ka umtha, aru ka murfu kumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan fwar, kan tufu, kan kwa, ka murfa, kan cisu, ka umtha, aru ka chisukumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan fwar, kan tufu, kan kwa, ka murfa, kan cisu. kan cisu, ka umtha, aru ka umthukumari, ka pal, kasuɗa, ka makir Kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, ka murfa, kan ncisu, ka murfa, ka umtha, aru su suɗa, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, ka murfa, kan ncisu, ka umtha, aru suɗa ka kuma, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, ka murfa, kan ncisu, kan ncisu, ka umtha, aru suda ka surkumari, ka pal, ka suɗa, ka makir, kan nfor, kan ntufu, kan nkwa, ka murfa, kan ncisu, ka umtha, kan aru suda kam